Mamayqa ancha sumaq sunqu, llank'aq warmin. Paymi nuqata yachachiwarqan imayna pachamamata khuyayta, imayna uywakunata uywayta. Payqa kawsayniykuqmi.

Inti Raymiqa astawan munasqay raymi. Chaypiqa Intita yupaychayku, chaymanta musuq kawsayta qallariyku. Llapallanchismi kusisqa kanchis, takiyku, tusuyku.

Taytayqa ancha kallpasapa, yachaysapa runan. Paymi nuqata yachachiwarqan imayna chaqrakunata tarpuyta, imayna hallp'ata allichayta.

Nuqaqa aylluywan, runamasiykunawan, hinaspa llaqtaypi kaqkunawanmi Qhichwa simita rimani.

Nuqapaqqa, ñawpaq takiqkunaqa ancha riqsisqa. Paykunaqa kawsayninchista, urqukunata, mayukunata takinku. Paykunaqa yachayta, willayta, kawsayta quwanchis.

Llaqtaypiqa mamakuna, hinaspa yachaysapa warmikunan wawa unquq warmikunata qhawanku. Paykunaqa ñawpaq yachaykunata apaykushanku.

Manchachikuymanqa sasa unquykunawan, chaymanta mana allin runakunawan. Astawanqa, pachamamapaq phiñakuyninmi manchachikunman.

Nuqaqa lliqllawan, muntirawan, hinaspa away p'achakunawanmi p'achakuyta munani. Chaykunaqa ñawpaq kawsayninchispaq riqch'ayninmi.

Llaqtaypiqa ashwan hatun llakikuyqa mana para kashanchu, chaymi chaqrakuna ch'akisqa kashan. Chaymantaqa, mana allin yachaywasikuna kanchu wawakunapaq, hinaspa mana allin Hampina wasikunapas.

Aylluypiqa, mamaypas taytaypas, hinaspa nuqapas, llapallaykun Qhichwa simita astawan rimayku. Chaymi kawsayninchis.

Ima unquymanta tapukuyniy kaqtinqa, mamayta, hinaspa llaqtaypi yachaysapa warmikunatan tapukuni. Paykunaqa yachanku imayna qurakunawan hampiyta.

Wayk'uytaqa mamaymi yachachiwarqan. Payqa ancha sumaqta wayk'un, chaymanta ñawpaq mikhuykunata wayk'uyta yachachiwan.

Nuqapaqqa, paquchakunata uywaymi astawan munay llank'ay. Paykunaqa kawsayniykuqmi, willmankunawan, aychankunawanpas. Chaymantaqa, pachamamawan kushka llank'aymi.

Mana parasqanqa ancha llakiymi. Chaqrakunaqa ch'akisqa kashan, chaymanta uywakunapas unumanta khuyayanku. Pachamamaqa llakisqa kashan.

Samarikuymanqa urqukunaman purispa, hinallataq mayukunapaq qayllanpi tiyaspa. Chaypiqa pachamamawan rimani, chaymi yuyayniyqa qhali kashan.

Kusisqa kashani aylluywan kawsasqaymanta, chaymanta pachamamapaq quwasqanmanta. Kusisqa kashani sumaq llaqtaypi kawsasqaymanta.

Sumaqllaña mikhunakunaqa papamanta, saramanta, kinuwamanta, hinaspa paqucha aychamanta ruwasqa mikhunakunan. Pachamamaqa ancha sumaqta quwanchis.

Qhichwa rimaytaqa mamaymanta, taytaymanta, hinaspa aylluykunamantan yachaqarqani. Chaymi kawsayniyku, chaymi runa kawsay.

Paquchakunaqa ancha chaniyuq uywakunan nuqapaq. Paykunaqa ancha sumaq willmata quwanchis, chaymanta aychankunapas sumaqmi. Puna urqukunapi kawsanku, chaypi chiri kaspapas, willmankunaqa allinmi paykunapaq. Paquchakuna nuqanchispaqqa kawsayninchispaq ukhunpi.

Allin kawsayniytaqa allin mikhuywan, llank'aywan, hinaspa pachamamawan kushka kawsaywanmi kachini. Chaymi sunquyta, yuyayniyta qhali kachin.

Wawa kasqaymantapachaqa ashwan yachaysapa, ashwan kallpasapa kani. Pachamamata ashwan allinta riqsini, hinaspa kawsayta ashwan allinta chaninchani.

Kaypiqa ancha chirin, astawanraq tuta chaymanta tutamanta. Rit'iwanpas phuyuwanpas kawsanchis.

Kay watapiqa papata, sarata, hinaspa kinuwata tarpurqani. Chaykunawanmi aylluyta kawsachini.

Nuqaqa sumaq sunqu, llank'aq, hinaspa pachamamata khuyaq runa kani. Kallpayqa aylluywan, llaqtaywanmi kashan.

Wawaraq kaspallayqa, paquchakunata uywaq, hinallataq chaqrakunata tarpuyta munaq kani. Kunanpas chayllatataqmi ruwani.

Musuq watapiqa Pachamamata yupaychayku, chaymanta allin kawsayta mañakuyku. Llapallanchismi kusisqa kanchis.

Arí, riqsini apukunapaq sutinkunata. Ñawpaq Inka pachapiqa, urqukunata apukunapaq aqllaq kasqaku, paykunaqa llaqtanchista waqaychaq kasqaku.